bwechenga ka giri ka yinni labuya buyati ba ninga ange kwotimba woh bai woh bai, banduwo anugu changou jor du kwatiba bina bagai. Kwatiba ba ninga nibyo, kwatima ba ninga nokono. Wukange ma kwatimba ba ninga kwap. Woh bai woh bai toh ma seka wu moh gangu mou akasigu. Jor du maseka wu gangu mou kasigu toh doh kwi ka noh wuni anugu changou sei noh ba teno kowe noh ba de kin noh demo noh kowe kumi, toh ba noh ba nyim na a nyimpunu mo inka ma kasa buyati wu inka makasi, ma kwei kundi sei ma ninya ka yamba techa buri yi buya labuya moh sei ma sengo yamba. Yamba ba nyimbir pisu, Yamba nyimbir pisu teng imbe buya moh wi, bu boh pwi imbe buyamoh wi ya kwei, ya cha, ar bu ninga labuyabure bu ninga rwi bu bu bolbire ka bu bur bolbire, bolbire yika muasi ba gira. Jor di buya girai yika muasi ka wiwu nambaruwei yika mua ba wunno kasugu changau ka wunni kasuga changau ba ba nyinga bayo ba se kin imba in kasugu bol kumi, kin ma kasugu bol kumi na kin ong. Kin toh kama ko kundi wei ma amna da ma anna, ka ma annai. sei ma yikuwe. Doh kwi noh ya borboryou labuya noh der tibak noh ba muatanga yi tonoh ka noh muatanga yi tonah sei noh ba noh ba menenga chewi noh ba menenga kundi labuya ba le chei, ka labuta le chei puma ka ba sinsendi a lah pumau imbaka chongou bu ko burbir kundi bu ninga lengyi bur koh yika muasi buya wu bu biyowi muasi a ko buyati kundi muasi ara ba ninya a dwi yitoh a dwi yitoh ma bu womoh buya, inka mua bolmo wi ara ba bu woyo buya har ma ninga kakate, yika mua kakamoh wi muasi ba gira muasi ara ba bi woyo buyo mua. A dwi yitoi, a dwi yitou toh mere ka yamba nyimbir pisu teng mba muasi bu yoh noh bu yi yirwa bu danga kunbobwa bwi ka bu nyingi yirti nyai bu pu pina. Anda puma muasi ba wanamna, ba che kin wusa bolmi ai ma nyinga buyati wu nya in kasi buyati yitoh ra. Ka dani buyomoh ba yanna nyinou ara ba chiwe kwunba ma, tu wei tonoi ba pu pima ka joh jama wei ba che kin ong gwel dina amna ma nyi bu nana ma de gwel mei amna ma nyi pima ma se min bwiyami kin ba in nyimbra. Ba che kin wusa in wananga yamba ba nigamin wure. Wo moh buya wu ma biyo wi muasi yoma ka Yamba pu pina muasi, yika mua ba dangamunuwe, ba pumuwe.

A ninga ti nyai kwankwan, a je gaure, digin ma ninga ti nyai, ti nyamatwi ya gwatigu kana pene pene bur a jegu gauru tiba. Toh kaka yiwoh bwi dokwi a ninga yir ti nyai. Kana na ninga bu tu nya ne yo mua noh na buyurbu anda ki ninga tu nya koh ar noh biyuro yiku mua yi bi boyir kwara. kwarayi wa puna ka bu bopna ar yoko puma mua bo ningu ti nya twi. A yitoi a jegu gauru tibak. Dama yi kasigu jegu gauru ko. Ka ner ningi yir tu nyai ner ninga muan bu buryei yowundu you ner ninga man kana weh kanawe ba ninga yir ti nyai dingin yika muasi ba guatiya pina kana pene pene ka ner dangi sei ba danga kin ai kumi a ninga ti nyai yamba ba ninga man yo albarka toh kwi ku noh wanmina anda ka ningi ti yakundi ne kana dono nyagu ka no yir dinmei bur noh rwengu mou tibak. Ka noh yir dinmei bur nor rwengu mou tibak. Anda kanawe ba sengo ti nyai dingin jegu gauru. Ka yir ti nya ma twi jegu gaure mua ma manuwe tengyou, kana pene pene bur noh yigu dinmou tibak bur noh balgumau lada balgumau lada. Toh yir ti nyau twi toh tu nyai, ka yir yoh ti yakundi ne ya wu kasi. Kanawe kasi jegu gauru. Labuya wu dokwi wi noh ningi yito. Noh nin labuya bur noh ba de changa tibak noh ba muatanga yi tonoh neh. Noh ya ningi labuya kopu noh ba gamanga buri. Labuya wu noh gamani buri woh woh wu yoko wuna, anda dokwi noh ya gamani buri a labuya. Ma de changa moh tibak, bu pongongu bur tibak ar ma lan pu lah buyatu miriyou. Ka ma lan lah buyatu amna timte nyam punu buyamoh ba diro lei ba sa chiyei noh ya kin in de changa mi yaka noh ya ba tuyongo ba ba teremna ba demna ba dimina lei. Jor du dimina lei mere inka mere ma pwi ka pun ningi no ba sa chiyei leiba ma ba ba simian bu bo pwi kino har ba lan jor du inka mua mere nor nyim noh muane ma charo muaune. Ka ma char muane ma pu simba mua kundi ba je dingin ba soma kin bolpumo a ninga nure. Ma pui buya mou kundi din yika mua buya mou yo ba soma kin youh ninga nure. Ma muanga bembi kundi ma de ma nyi buya mou, buya mou ba naa din palaka yika muasi ba pu ningu kana dono wurei dingi basoma kin yika muasi yei ninga la koh. Lah toh yir ti nyai. Dingin jegu geuru. Toh ka bu boyiti, koma ya ningu ti nya ne sei buya mou bakasa ki yei ninga nur wukange amda koma ningu ti nyai rei buya mou ya ku kasou nuri. Toh a jor dikingi noh kasigu techugu nurba dingin muan lai ner wukunge ba ninga nurba, ba ninga rop, ba ninga kunon digin kasigu lah yoh wi ba muala. toh tu bagira doh kwi ningi. A dwi yitoi, ar lah wi ba yoh lah wu duwe. Ner ba bu kwaro ba ninga jamyo. A dwi yitoi, woh bir kwaraya, woh bir kwaraya, ar kwara ba muala. Toh ku kwara muala koh mere tu duya puma ka mua andu biyongu bopuma kwara. Ka pumaka ningi bopuma landi sei pumaka ba watin buri bayanna biyongu bopuma kwara. Jor du noh koh babuya, kin toh bolwe, kin toh bol kumi. Kin Toh bol kumi na? Ang wusa kumi ninga yir tu nyai. Labuya woh a yoh labuya wu nya yoko kumi ko ku ninga swau ar yoko a bu bina bakwara. Yoko kwaraya yoko pumaka muasi a ninga sopuma landi yoko biyagu bopuma kwara kai kumi ain wusa. Toh a dwi yitoi ma nyinga jegu gauru, kama ninga bu ti nya ne, ai ya ku ma je gauru, anda kanawe kasi jegu gauru dingin yir ti nyai. Yir ti nyai you toh tu nyai, yir ti yakundi to ti yakundi kanawe ba sengo yir ti nyai kama sengi ti nyai twi ti ma nyinguwei. Ti nyai ti gauri twi kana pene penene ya ner wu mondi, kanawe ka timte sei ba danga che kin kai kumi woh a ninga yir ti nyai, yoko suwa pu nyina pou woh kumi, pu nyina pou woh kumi. Buya wu nyina woh to bol kumi, buya wu nyina woh toh kaka kumi. Toh ko ku ma ninga yir ti nyai kwankwan. Kanawe ba sengo ti nyai digin palaka ba jegaure ba nyinga tengyou. Pina yi gaure yika muasi kana na ya yi pima ne yika muasi noh ba dong noh bo yi dinyei. Ba che kin ai kumi a ninga yir ti nyai kama ningi ti nyai twi mo mua ma nu tengyou, to kakamo muasi a nu tengyo. Kin ooh toh bol we? kin toh bol kumi. Bol kumi wu nyina woh a yikiyo puna, bol kumi wu nyina woh a yikayo a lah wane kumi. Toh yika mua nerwi muasi ka bolyo wi ka ningu tu nyai, a nu tengyou. dingin yoh muasi kano yigu dinyei dwi yiti nyai yiti yoh, mua a nugu tengyou ba parar buri ba che kin kai inkasi buya ningi yir ti nyai yito ra, inkasi buya ningi yir tu nyai yito ra, toh mua ma ka ma ningi yiti manu tengyou digin palaa moh muasi ma chwata ma ninga pu ningu jegu gauru. Toh ma jegu gauru yiti, ma jegu gauru yiti ar ba lan moh mua ma gira, kama giri mere ti ningamano wurei twi kwara ma, kwara ma bwi ba de ba nyimna hanka.